भ्लच्क् चोलोर् एब गुसुम् चोलोर् अ मन्से सुम् नै चोलोर्। मन्से गज्रि बुश्तु नि, हल्ब गज्रि बेसत् नि। भेसत् कोर् को दिन् त्सिन् नै नि चोलोर् बो बेन् द ने दन् मिन् त्सिन् ने मोने। भे चोलोर् औ बोइदे, बो चोलोर् को बोइब किये। भे काप् नि मोहर् ल बतै बोइब सुरन्ग् को ल बने लुबे ये। भे चोलोर् एब खुम् त्सिनि प्रएजेमे, जन्गर् जने लिघ्त् खुद्ने ति खुद्ने जतम्। मोने औ है सुरन्ग् ल बने सिन्ग लिघ्त् पुल्से प्रोति हुम्ने जतम्। भ्लच्क् चोलोर् एब गुसुम् क खु सन्द थल एब मन्से गिनु गुनन् क भन्द नै गुसुअ कुज्ने जये। भे चोलोर् अ जुग्नु कुजि कि तव्न अरु मिस्तुरि जन्ग्दुन् पोप्ने चोलोर् सैनि सिन् सैनि गज्रजिन्ग हप्ल नकिने स्कुम् गुन्दन्गुन् एब दिर वजेबे मिन्त्सि जतम्।